ntitu ti ñaa ti ntatyi si´ni yu kuu sáa te´e yu kani, kuu ntíoo ku, sáa ntaa ha, kuu mxikuili ha, ku ñaa, ku xiña ka, ña ti loti ka, ti tasu´nka, ñaa ti so´o iin ka, ñaa taku ti ku ña ti´ími ka, ntiiri ka Kuri ñaa-m sinintiu ña ti ntatyi ka ra sa´ni kuu ntatyi ti kuu ñaa patu ka, ti ku ñaa pí´i ha tiku ra sani ti ntatyi kuri´a ntituri ha Kuri ñaa-m sinintiu ña yaa ñuu ntiu ña ti ntatyi ri´ha.